leoron deyong urii do gani kaironu leoron madaan leoron madaan do leoron manon de 17 ram de mi denya nenden bo me do heba misu mada leoron man me do leta kumbi jomirawam tagirawam eee